لو تلاقيت مع شخص جديد بحفله نقلو أهلا و سهلا بيك يا خويا شنوة أحوالك؟ لباس عليك؟ أمورك ماشيه؟ اكهو مليح؟ أول مرة نشوفك هنايا، أنا هنا حبيت نسألك، حبيت نتعرف عليك أكثر إذا ممكن لو تسمحلي شويه، شنوه تهتم في حياتك؟